Ман растаниҳоро одатан ду ё се маротиба дар як ҳафта об медиҳам. Агар ҳаво гарм бошад, бештар об медиҳам. Барои ҳар растанӣ миқдори оби муайян лозим аст. Ба гулҳои хонагӣ бештар диққат медиҳам. Обдиҳӣ онҳоро тару тоза ва зебо нигоҳ медорад.